אויב איך בין א אסטראנאט. און איך זעה אז איך דארף אויס געפינען נייע זאכן, א נייע פלאנעט. און איך זעה אז מ'פארט, און פארט, און פארט, מיט די שאטל. און מ'קומט נישט אן. און איך וואלט מיך אפ געשטעלט. ואס וואלט איך געטון? <hesitation> כ'וואלט געזען מ'קומט נישט אן. וואלט איך צוריק אראפ געדרייט די שאטעל. און צוריק אראפ געפארן.